Mie bwana sikunkuu yangu niipendayo, ni sikukuu ya idi. Kuzua keokeo naudundulia makate wanguu, niwe napu nachoma mkate wangu wakumimina, nevika maandathi yangu yakalmatii, nikabinda hoo nasherekea nawananguu keokeo kucha tapi tembika chai tanywa, tachinja nguku zetu. Tembika pilau detu mda bada ni huyo mda ugayi nihuyoo. Ikabida kuda wenye tekaa taseka seka wana wahaukaa, kwenda kutembea, wakoya wako kutembea tabuyala vitovuta. Uyada pilau yetu nikabinda kuyu yaida pilau yetu tagona. Ukachake utashukuru kwerehia sikukuu kuiona tamshukuru mungu.